Jue ëch dun modoyë ko'o yë uk a'ax dun nyënëwey nyëkuweyë tyam a'ax este dun nynyaxukëbë tyam a'ax jedun iuk xombë nyënëwey nyëkuweyë pues este jadun a'ax dun nyëmët mëdyakyë.